الحياة الجيدة انو عدة عوامل تتوفر انو اهم شي انو امان بهذاك البلد الناس شغل انو اكو وومصاريف انو يكون الشغل يغطي مصاريف بيتك مصاريفك لكَ وعيش مع عائلتك محد لو اذي عليك وهذا الحياة الجيدة اتوقع.